بدات اللعبه بالتحدث ,وبقيت الالعاب يتحدثون معها ,والولد صاحب الالعاب اكتشف انها يلعبون باللعب وتعارف وصاروا اصدقاء وصار يلعب اللعب ,وكان هذا سره واللي ما احد يعرف ابد وايد ما احد يعرف كلش وكان يلعبون ويتامرون سويا ويلعبون مع كل يوم ابد وما كان احد يعرف.